Nte Ndiọñọde, unen odu ke ite unam emi ọduñde ma owu k’ufọk. Unen eyi isiere, unen oro asaña asaña mkpọ mkpo eke e sara ọkọñ ewid, edo ke e eta, edo ọnyuñ ofure e idem. Unen iyesara ọnyuñ asaña iyesaña toño k’usen ubọk isim nkanika mkpo nte nkanika itin amiade ebine ke ituikied ididi idiyem itie inana, mmo inamke utim ekineyi, mmo anam utim uwemeyi kpọd. Se ndioñọde mbaña unen edi oro k’uwem mi ma ke isọñ itu se nnyiñ nkudde ke isọñ itu nnyin emi edi unen anam ntra.